Minka miɗo wawi wiɗe e sigajiɗi fu ,himɓe ana jogi ton dabaji ɗi jiɗi ɗowtu mudu hen ana woɗi. Hono fulɓe jooni, daaba oo ɓe mbiyata ɗowtooɗo ɗun. Ɗowto muuɗun ɗun nagge ɓeyda hen mbaalu e mbeewa.